Satria izy io zany gn'amboa vo gny piso biby samy hafa da maro gny raha tsy mampitovy anazy na de hoe samy biby samy tezana antrano aby izy ro. Ah ohatsy zao gny piso da biby kamo izy io. Ah gny raha tiany dafa gny mihina avao vo magnia volavo fa izy tsy de mihetsiketsiky loatsy manao akory fa mipetraky antrano ao manao meo meo avao nofa te hihina. Ah dra mihosihosy sy mihantahanta amy gn'olon'eo avao da zay gnan'azy, ah tsy de tamà loatsy. Gny amboa amizay koa, izy io biby nama izy naman'ny gny olom-belo. Satria nagnino? Satria maharo. Miaro ategna izy nofa misy loza mamaopao atahora mety ho avy amy gny topony. Ah izy koa hay irakirahy nofa hotraky tezana soa, no ampenary izy afaky ampenary gny gn'amboa. Gny piso tsy hay ampenary aloha. Afaky ampenary izy hoe, tiky atoraky de, apo- alany lahatsitao apodiny manao anizay na raha hafa ampenarin'anazy. De gn'amboa mahihitsy, amy ze lafiny zay. De izy nama zay de zay gny maha samy hafa anazy miaraky am- amy gny piso. De izy koa gn'amboa tsy raha kamo izy io. Tsy toboky avao antrano ka tamà ho tolora fa mahay mitady nofa sahira.